Pues ko'o ka'ay äxwa'atëp je'e yë tsu'uktë nyëmukpyë je'e nëkx nyësëmëy nëkx nyuj yum adyun je'e xi'i papak yëdun mas pëk jyëwëb ku wyatë.